Da kor bi abofra bi a ɔwɔ aboduaba na n'aboduaba n' hyɛɛ ase dɛ ɔrekasa na ɔyɛ aboduaba - abo - abofra n' nwanwa osiandɛ aboduaba a nkwa nnyi m' dze osi dɛn kasa. Hɔ ara na aboduaba n' kaa kyerɛ ne dɛ ɔmmfa ne ndzɛma na onguan osiandɛ dɛm da n' eyimber no ne maame a ɔtse ne nkyɛn no ne ba kor dze sundze bɛto ne tsir do eku na akyen. Nna abofra yi ne na ewu na n'egya dze no kɔwaree. <hesitation> Ɔbaa fofor na ne mba yɛɛ ne ayakayakadze a ma afora yi nyinii naaso ne na robowu n' ɔtɔɔ e - aboduaba bi ma n' ntsi dɛm aboduaba na afora n' ne werɛ how a ɔnye ne kasa saana ne na ne saman na ɔaba abɛhyɛ m' osiandɛ na ɔabɔ pɔw dɛ afora n' ne papa aka dɛ owu a n'egyapadze ne kɛse nkɔ dɛm ba no hɔ. <hesitation> Abofra n' tsee iyi n' ɔkaa kyerɛɛ aboduaba no dɛ onnguan na mom ɔbɔkɔ akɔbɔ kurom hɔ hen amandzɛɛ na ɔapa apolisefo ma wɔabɔweɔn na wɔahwɛ dɛ nokwar nkorɔfo bɛba dɛ wɔba aboku no a <noise> na wɔakyeer hɔn. Aboduaba n' gyee too m' na afora n' ne yɛɛ ma ɔkae ne pɛpɛpɛ. Na ɔhen no maa apolisifo dzii n'ekyir bɛtsetsɛɛw <noise> hɔ. Ewimber no wɔyɛɛ abofra yi bia ɔse ɔbɛda paado. Ɔdaa hɔ na opetui dɛ nda afa n' hɔ a na maame yi no ne nua <noise> kor abofra yi ne nua kor koyii sundze na ɔdze bɔtoo abofra yi ne tsir do. Ɔde too ne tsir do a na apolisifo yi dze ne mu hwenam. Wɔkyer ɔno, no nuanom na ne na nyinaa kɔɔ apolis - polistahyɛn. Hɔ na wɔdze hɔn kɔɔ asɛndzii ma okopuei dɛ saana hɔn nyinaa wɔayɛ hɔn adwen dɛ woboku n' ɔnam egyapadze ntsi. Wotwaa hɔn nyinaa esu fii kurom hɔ na egyapadze a na wɔkɔ ho n' ne nyinaa bɛyɛɛ abofra n' ne dze.